Gunana ye piso cukkuruq e sebenar na mega ladde akkegunanna maderri wi tawwe napake matteppeq wilua engka to biasa napake tawwe matteppeq ceppi yaregga janggoq.